عجلة عجلة عجلة malay log ashria eni jitta gon karaken, shadon ademri ajelalog orenga kalenginan, jellil ken jonan, oye gon kraken jitta gon karaken.